بالتأكيد طبعاً أربعة وعشرين اثنين وثمانين، <hesitation> سبعة وخمسين ستة وثلاثين أحد عشر، تسعة وأربعين ثلاثة وستين واحد وتسعين، تسعة وأربعين خمسة عشر اثنين وسبعين.